Voldeji gimi wala nafu ha jamanu jotta, ngam himbe dudai nanugo. himbe duddum hokkiti hakkilo mabbe ha larugo tele be nafturgo na'urawol jamanu je jungo ngam yewtugo be himbe daidum.